Igny ma zegny ra ôhatra <hesitation> mikoragna karazegny de matetiky <hesitation> rôn'akôho, igny zao mahalagna miala de ake kô rony hena, de rony laoko, iregny zegny agnisany rô <hesitation> tian'ôlo maro ary maro mapankafy o, de igny zegny agnisany lai tsy miala aka.